ممكن تساعدني وتدلني علي أجرب مركز شرطة من هنا، أنا مو وايد عارف المنطجه وإذا تجدر إتوضح لى الطريج أو تعطينى معلم جريب يساعدنى أروحله بيكون عظيم، إذا فى طريج مختصرة أو إذا لازم أمشى فى شارع معين ياريت تخبرنى، وإذا كنت تجدر توصف لى الطريج بأي شكل أو تجولي إشاره واضحة بيكون أفضل شكرا علي مساعدتك.